Sokkola ina jogii mbaydiiji keewɗi. Sokkola daneejo ina toon. Sokkola kosam ina toon. Sokkola ɓaleejo ina toon. Sokkola kadi mbayɗo no mburu ni kadi ina toon. Seerdi ɗi ko welgol majji e kañum e ko ɗi peewnirte.